بہٕ کیٛاہ چھُس ژےٚ سۭتۍ کران؟ تۄہہِ کیٛازِ چُھو شرارت؟ بہٕ چُھس ژےٚ سۭتۍ کتھ کران، مگر ژٕ کیازِ چھُنہٕ مےٚ سۭتۍ اصل پٲٹھۍ کتھ کران؟